framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar tekur ekki við starfinu vegna ásakana um alvarleg kynferðisbrot tilkynnt var um ráðningu hans á fimmtudag forstjóri Orkuveitunnar hefur tilkynnt að hann stígi tímabundið til hliðar erlendur starfsmaður á veitingahúsi í Reykjavík var látinn undirrita skjal þar sem hún afsalaði rétti sínum til uppsagnarfrests hún segir að þeir sem reka veitinga og gistihús og brjóta á starfsfólki telji sig æðstu ráðamanna kaþólsku kirkjunnar í Hollandi á kynferðisbrotum er opinberuð í nýrri skýrslu öll spjót standa nú á Frans páfa að endurheimta traust kirkjunnar faðir stúlku sem fæddist með skarð í gómi sér fram á að greiða hátt í fjórar milljónir í sjúkrakostnað sjúkratryggingar hafa hafnað beiðni um endurgreiðslu á þeim forsendum að

sé ekki nógu alvarlegur framtíð Sköpunarmiðstöðvarinnar á Stöðvarfirði gæti ráðist af því hvort fé fæst í miklar viðgerðir á húsnæði miðstöðin er að mestu rekin með sjálfboðastarfi og á ekki fyrir nýju þaki og öðrum nauðsynlegum endurbótum

gott kvöld ásakanir um alvarleg kynferðisbrot urðu til þess að Þórður Ásmundsson sem tilkynnt var á fimmtudag að tæki við sem framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar tekur ekki við starfinu stjórnendur Orkuveitu Reykjavíkur ákváðu þetta um helgina og var stjórn Orku náttúrunnar upplýst um málið á fimmtudaginn var tilkynnt að Bjarni Már Júlíusson framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar hefði verið rekinn vegna óviðeigandi framkomu við samstarfsfólk sitt

hefur staðfest að ástæða uppsagnarinnar

sendi á kvenkyns undirmenn sína Bjarni Bjarnason forstjóri Orkuveitunnar sagði að stjórnin hafi brugðist við um leið og tilkynnt hafi verið um hegðun Bjarna Más og honum umsvifalaust sagt upp um leið var tilkynnt að Þórður Ásmundsson tæki tímabundið við af Bjarna

Má Þórður hafði gegnt starfi forstöðumanns innan Orku náttúrunnar seint á föstudag fengu stjórnendur Orkuveitu Reykjavíkur upplýsingar um að Þórður væri sakaður um alvarleg kynferðisbrot í framhaldinu var ákveðið að Þórður færi í leyfi frá störfum og var stjórn Orku náttúrunnar tilkynnt um það fréttastofan hefur fengið það staðfest að ásakanirnar um kynferðisbrot tengist ekki starfi hans hjá Orku náttúrunnar og eigi að hafa gerst áður en hann hóf þar störf Eiríkur Hjálmarsson upplýsingafulltrúi Orkuveitunnar vill segja það eitt að Orkuveitan hafi fengið upplýsingar um málefni tengd Þórði seint á föstudag þá varð þegar ljóst segir Eiríkur að Þórður tæki ekki við stöðu framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar eins og áður hafði verið ráðgert hann sé nú í leyfi og framhaldið óvíst ekki liggi fyrir neinar kvartanir frá samstarfsfólki

vegna Þórðar í dag var tilkynnt að Berglind Rán Ólafsdóttir tæki við sem framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar ekki náðist í stjórn Orkuveitunnar vegna málsins Bjarni Bjarnason forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur sendi tilkynningu til fjölmiðla nú rétt fyrir fréttir þar segir að hann hafi óskað eftir því við stjórnarformann að stíga tímabundið til hliðar sem forstjóri það vilji hann gera meðan þau mál sem komið hafa upp verði skoðuð og úttekt gerð á fyrirtækisins Bjarni segir afar mikilvægt að sú skoðun fari fram og þar megi hans ákvarðanir ekki vera undanskildar því telji hann rétt að hann víki tímabundið meira um þetta í Kastljósinu ekki satt jú við ræðum við Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks

og stjórnarmann í Orkuveitu Reykjavíkur og Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur formann borgarráðs um málið svo fjöllum við einnig um ungt fólk sem glímir bæði við fíkn og geðvanda og hvernig kerfið hefur brugðist því um árabil pólskur starfsmaður á veitingastað segir að atvinnrekendur á gisti og veitingahúsum í Reykjavík telji sig hún var látin skrifa undir skjal þar sem hún afsalaði sér rétti til uppsagnarfrests

kom til Íslands fyrir tveimur árum til að vinna á gistiheimili hún sá um hreingerningar vann í móttökunni og sinnti gestunum

tveimur dögum áður en hún fór í tveggja vikna frí til Póllands rak vinnuveitandinn hana og lét hana skrifa undir plagg þar sem hún afsalaði sér greiðslu fyrir uppsagnarfrest síðan þá hefur Anna verið í ýmsum störfum á Íslandi og þekkir réttindi sín hún er trúnaðarmaður á sínum vinnustað og situr í stjórn Eflingar stéttarfélags anna segir að vekja þurfi fólk til vitundar um ástandið og hvetja fólk til að leita til stéttarfélaganna anna starfar núna á veitingahúsi í Reykjavík fyrir réttindum starfsfólksins

kaþólsku kirkjunnar í Hollandi yfir kynferðisbrot innan kirkjunnar samkvæmt nýrri skýrslu þótt viljinn sé fyrir hendi bíður hæstráðenda kirkjunnar erfitt verkefni þegar kemur að því að endurheimta traust þessir bandarísku menn eru aðeins tveir þeirra þúsunda um heim allan sem greint hafa frá kynferðislegu ofbeldi af hálfu embættismanna kaþólsku kirkjunnar rannsóknir á kynferðisbrotum innan kaþólsku kirkjunnar ná flestar síðustu aldar en skriður komst á umfjöllun um brot af þessu tagi á níunda áratugnum í Ástralíu Bandaríkjunum og Kanada rannsóknir blaðamanna Boston Globe sem voru birtar árið tvö þúsund og tvö opnuðu umræðuna til muna fyrir uppljóstranir sínar fengu þeir Pulitzer verðlaunin

sögu þeirra gerð skil í kvikmyndinni spotlight frá árinu tvö þúsund og fimmtán rannsóknarnefnd í

í Ástralíu komst að því að um sjö prósent allra kaþólskra presta í landinu hefðu níðst á börnum

það var niðurstaða rannsóknarnefndar á Írlandi að tugir þúsunda barna hafi á síðari hluta tuttugustu aldar þurft að þola ýmis konar ofbeldi af hálfu kaþólskra presta þá hafa viðlíka mál verið gerð opinber í löndum á borð við Chile Indlandi Þýskalandi og nú síðast í Hollandi í umfjöllun hollenska n r c fyrir helgi segir frá skipulagðri yfirhylmingu hæstráðenda kaþólsku kirkjunnar þar í landi sem var kaþólskur biskup hér á landi á

nítján hundruð níutíu og sex til tvö þúsund og sjö ísland hefur nefnilega ekki farið varhluta af málum sem þessum samkvæmt niðurstöðu rannsóknarnefndar kaþólsku kirkjunnar frá tvö þúsund og tólf brugðust allir biskupar kaþólsku kirkjunnar

í öllum þessum skýrslum og samantektum er ábyrgð hæstráðenda sem

hylmdu yfir áralöng og útbreidd ofbeldisverk

íhlutuðust um að kynferðisbrotamenn gengju í störf á nýjum stöðum eftir að upp komst um misnotkunina þá fylgdi sjaldnast ef nokkurn tímann með í nýju starfi Frans páfi vill að ofbeldi og þöggun heyri sögunni til innan kaþólsku kirkjunnar og að kirkjan öðlist traust þegna sinna á ný en þó viljinn sé

fyrir hendi er ljóst að hæstráðendur kirkjunnar eiga á brattann að sækja ætli þeir að bæta fyrir syndir feðranna

góm faðir tólf ára stúlku sér fram á að greiða fjórar milljónir úr eigin vasa vegna þess heilbrigðisráðherra vísaði málinu frá í sumar í reglugerð velferðarráðuneytisins segir að sjúkratryggingar taki aðeins til kostnaðar við nauðsynlegar

og tannréttingar vegna skarðs í efri

eða öðrum heilkennum þá taka sjúkratryggingar ekki þátt í kostnaði við upphaf meðferðar eða eftirlit samkvæmt reglugerðinni Sigþrúður Sigurðardóttir tólf ára fæddist með skarð í harða og mjúka gómi og hefur þess vegna þurft að gangast undir aðgerðir Sigurður faðir hennar sótti um niðurgreiðslu á sjúkrakostnaði til Sjúkratrygginga Íslands þá fáum við svar frá

þeim að hún falli ekki undir þetta þar sem hún er ekki með skarð í harða góm ég sendi inn vottorð frá lýtalækni hún sé með skarð í harða góm þá kemur svar að þeim finnist þetta ekki nógu slæmt velferðarmála að aðgerðir sem Sigþrúður hefur þurft að gangast undir séu ekki vegna

hlaupið á þremur til fjórum milljónum hafið þið þurft að fresta meðferð vegna þessa ekki enn þá við vitum

og við viljum að hún fái eðlilegt líf umhyggja félag langveikra barna átti fund með heilbrigðisráðherra í vor samkvæmt umhyggju lýsti ráðherra vilja til að breyta orðalagi reglugerðarinnar og sagði að það yrði kannað nánar í júní hafnaði ráðherra að reglugerðin yrði endurskoðuð að svo

stöddu í svari ráðherra kemur fram að ráðuneytið treysti mati Sjúkratrygginga á mögulegum

á þingi í dag krafði Karl Gauti Hjaltason þingmaður Flokks fólksins heilbrigðisráðherra svara vegna málsins og eða gómi móðir stúlku með fíkn efast um að dóttir hennar væri á lífi ef hún hefði ekki fengið þá þjónustu sem fylgdi

s á á er með fleiri rúm en báðar geðdeildir landsins dóttir Gísladóttur var fyrir nokkrum árum lögð inn á geðdeild á Akureyri vegna sjálfsvígshættu þunglyndis og kvíða hilda Jana segir að kerfið hafi ekki sinnt dóttur hennar nægilega fyrr en hún var greind með fíkn

að ég hafi verið svo heppin að hún varð fíkill

því þegar hún greinist með fíkn tekur við allt annað viðmót allt önnur þjónusta ekki bara við hana heldur okkur sem fjölskyldu

fór á Vog í eftirmeðferð göngudeild og vist á áfangaheimili

að það sé alveg hundrað prósent á Íslandi að þú færð mun betri þjónustu sem einstaklingur ef þú greinist með fíkn og ferð í gegnum ferli hjá s á á heldur en nokkurn tímann ef þú ert að glíma við geðsjúkdóm ekki bara sjúklinga heldur líka aðstandendur

mjög dapurt með alvarlegar sjálfsvígshugsanir og og síðan þegar fólk er komið í gegn um fráhvörfin þá raunverulega hverfa þessi einkenni stofnanir s á á vogur Vík og vin eru með fleiri rúm en geðdeildir Landspítalans og Sjúkrahússins á Akureyri til samans s á á hefur hundrað fjörutíu og þrjú rúm

samtals hundrað og tuttugu rúm í fyrra lögðust sautján hundruð manns inn á Vog en rúmlega fimmtán hundruð á

segir þó ekki allt því dagþjónusta göngudeildir og þjónusta í nærumhverfi er ekki síður mikilvæg samstarf ríkisspítalanna og s á á er mikið enda er inniliggjandi meðferð fyrir fólk með fíkn oftast nauðsynleg er ekki lengur slíkt í boði frá Landspítalanum sem þeir höfðu áður við vorum með helmingi fleiri rúm fyrir aldamótin en við erum komin á þann stað núna að við þurfum a ð fara að fjölga rúmum aftur staða s á á er að mörgu leyti

samtökin virðast leika lykilhlutverk í íslenska

heilbrigðiskerfinu og reiða sig að stærstum hluta á ríkisframlög en þurfa

almenning til að ná endum saman nú bíða hátt í sex hundruð manns eftir

og það mundi kosta tvö hundruð milljónir að eyða þeim biðlista ef við fengjum á Vogi tækifæri að taka ekki sex á dag alla daga ársins heldur sjö

þá gætum við náð þessum kúf forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar

segir Vog í raun eina staðinn fyrir fólk með fíkn það sé með ólíkindum að yfirvöld komi s á á ekki betur fyrir innan kerfisins stjórnvöld hafa enga heildarstefnu

benda á er að hún er ekki til það þarf að að skilgreina heilbrigðiskerfið og skilgreina hvaða hlutverk einstakur þáttur

s á á lífsnauðsynlega fyrir heilbrigðiskerfið í dag ég held að úr þessu yrði ótrúlega mikill harmleikur ef þessari aðstöðu yrði lokað hvert á fólk þá að leita það getur ekki leitað neitt Jana tekur undir þetta og segir skekkjuna í heilbrigðiskerfinu geta verið lífshættulega ég er ekkert viss hún væri á lífi ef hún hefði ekki

svo heppin að vera fíkill og fá alla þessa aðstoð

eftir skamma stund hefst

hvers vegna fórstu að berjast fyrir þessu

færast á ábyrgð forsætisráðuneytis þegar velferðarráðuneytinu verður skipt upp í heilbrigðisráðuneyti og félagsmálaráðuneyti á

sama tíma færast málefni mannvirkja úr umhverfisráðuneyti í félagsmálaráðuneyti með breytingunni fjölgar ráðuneytum úr níu í tíu en tveir ráðherrar fara nú þegar

með þessa málaflokka Svandís Svavarsdóttir er heilbrigðisráðherra og Ásmundur Einar Daðason er félagsmálaráðherra sem á að endurspegla áform stjórnvalda um aukna áherslu á málefni barna og ungmenna markmiðið með breytingunum er að skýra verkaskiptingu og skerpa pólitíska forystu Sveinn Runólfsson fyrrverandi landgræðslustjóri segir að náttúruvernd hafi tekið stórstígum framförum frá því hann tók við starfi sínu fyrir nærri hálfri öld en hægt sé að gera miklu betur hann hlaut

Sigríðar í Brattholti í dag sólin skein í grasagarðinum þegar

Sigríðar í Brattholti var afhent Sveinn Runólfsson fyrrverandi landgræðslustjóri hlaut viðurkenninguna í ár Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra sagði frá starfsævi Sveins í stuttu máli og sagði helst standa upp úr að Sveinn hafi aldrei gefist upp í baráttu fyrir landvernd sveinn tók við starfi landgræðslustjóra árið nítján hundruð sjötíu og tvö einungis tuttugu og sex ára gamall og stýrði stofnuninni í fjörutíu og fjögur ár sveinn sagðist þakka fyrir verðlaunin með hrærðum huga þegar ég var að koma til starfa fyrir nærri hálfri öld síðan þá var þetta mikil barátta enn þá oft mikil vantrú þá var baráttan og stríðið um að vernda afréttina og náttúruvernd hefur tekið alveg stórstígum framförum en við megum gera miklu miklu betur sveinn segist hafa miklar áhyggjur af ágangi ferðamanna á náttúruperlur ýmis ferðaþjónustufyrirtæki hafa tekið nokkrar náttúruperlur okkar Íslendinga eignarnámi án endurgjalds og gríðarleg náttúruspjöll eru víða framin á náttúru Íslands í dag af völdum ferðamanna þá fengu Tómas Guðbjartsson og Ólafur Már Björnsson fjölmiðlaverðlaun umhverfis og auðlindaráðuneytisins fyrir myndefni upplýsingar og greinaskrif um íslenska náttúru að mati dómnefndar hafa þeir náð myndskeiðum og ljósmyndum af lítt þekktum náttúruperlum landsins nýtt sér samfélagsmiðla og þannig fært þær almenningi húsnæði á Stöðvarfirði liggur undir skemmdum því þakið er ónýtt og vatn lekur inn í húsið forstöðumaður segir þörf á miklum viðgerðum með aðkomu

á Stöðvarfirði er í gömlu frystihúsi sem var lokað á sínum tíma og stóð til að rífa bygginguna sem telur tvö þúsund og átta hundruð fermetra Una Sigurðardóttir er ein þriggja sem veita miðstöðinni forstöðu en þau hafa aldrei tekið laun fyrir starfið þau eiga fyrir salti í grautinn með því að nýta aðstöðuna sem þau hafa komið upp tvisvar sinnum á ári þá setjumst við niður í þrjá mánuði og

sem sagt okkar leið til að sjá okkur farborða í eru vinnustofur fyrir listamenn margs konar verkstæði tónleikasalur og hljóðver í smíðum markmiðið var að þar yrði ný nálgun á byggðaþróun með áherslu á að skapa störf nýja menntunarmöguleika og stunda ýmiss konar menningarstarfsemi á þessum árum síðan starfsemin hófst tvö þúsund og ellefu þá hefur öll

gera við bygginguna og það er kannski allt í lagi að segja að það er ekki markmið með starfseminni að vera í byggingarframkvæmdum en það er svona helsta ljónið í veginum til þess að við getum farið að leysa úr læðingi þann slagkraft sem við höldum að búi í

ástand hússins hamlar nú frekari uppbyggingu skipta þarf um þakið sem lekur og er vatn búið að eyðileggja gólf á milli hæða þá þarf að

endurnýja raflagnir og fleira hún segir að ríkið og sveitarfélagið Fjarðabyggð þurfi að koma að endurbótum á húsinu svo að markmiðin náist byggingin var í alveg ofboðslega slæmu ástandi þegar við tókum við henni og ég ég get með stolti sagt að við höfum lyft grettistaki en mannlegur máttur hefur líka eitthvað þak og þrír

einstaklingar eru ekki að fara að koma þessu áfram og þá að veðri það verður að mestu átakalítið veður á morgun þótt stífur vindur verði á norðvesturhorninu þurrt að mestu vestanlands en skúraleiðingar í öðrum landshlutum kólnar talsvert þegar líður á miðvikudaginn og gefnar hafa verið út viðvaranir vegna mögulegs

á norðanverðu landinu því er um að gera að fylgjast vel með spám næstu daga Theodór Freyr fer yfir veður hér rétt á eftir og Einar þú ert

framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar tekur ekki við starfinu vegna ásakana um alvarleg kynferðisbrot tilkynnt var um ráðningu hans á fimmtudag forstjóri Orkuveitunnar hefur tilkynnt að hann stígi tímabundið til hliðar erlendur starfsmaður á veitingahúsi í Reykjavík var látinn undirrita skjal þar sem hún afsalaði rétti sínum til uppsagnarfrests hún segir að þeir sem reka veitinga og

gistihús og brjóta á starfsfólki telji sig

yfirhylming æðstu ráðamanna kaþólsku kirkjunnar í Hollandi á kynferðisbrotum er opinberuð í nýrri skýrslu öll spjót standa nú á Frans páfa að endurheimta traust kirkjunnar faðir stúlku sem fæddist með skarð í gómi sér fram á að greiða hátt í fjórar milljónir í sjúkrakostnað sjúkratryggingar hafa hafnað beiðni um endurgreiðslu á þeim forsendum að

ekki nógu alvarlegur þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn